Filipino ho, Filipines ho, cuisine de tu. Stew, noodles, sate, seafood, variety sauce. An famous na tu adobo. Adobo tin ania. Flavorful stew in an siam. Sate and marinate. Vinegar and soy sauce. Garlic and spices. Adobo tin ania. Kare kare tin ania. Bicol express ania. Spicy, salty, creamy. Pork, coconut and chili in an siam tina. Noodles adobo. An noodles te hi tu. Chisong chongin. Rizang dang dang ania. An dish dang ania. Chicken in a salt tin ania. Arroz caldo te. Lechon tin ania. Longanisa tin ania. Tapahi tin tapahi jo beef kari ania.